Gny fomba fagnadiova vitra madio soa da tsotra. Ah ino izy tiky, maka hanao si- eponge na lamba, ze metimety aminao. De maka koa rano, de maka savony na vovotsavony, ze mety aminao zany. Da zay gn'anovan'anazy aloha, ampiasana ah afangaro agnatin'ny rano igny ao vovotsavony igny, alàna igny, de kosehy na kosehina amin'ny eponge na lamba le vitra, zay gny fomba fanova anazy aloha, le vitrany le varavarankely. Fe kosehy kosehy da miala gny gny loto sy gny tasy rehetra miaraky aminazy. Hita hoe madio soa, kosehy, satria savony igny tokony hampiala anazy aloha, zay vo vita izy zay de tondraha rano andraiky, rano madio tsy misy savony, tondraha rano sahala amy mikoba lamba io, kobagny amizay zany izy, madio soa da vita gny fandiova ah lafenetra amizay.